Araika ampola anaty tranoko, araika avao ampola anatin'ny tranoko, zaho nanolo azy, mety tamin'ny taona lasa ngamba no nanoloako azy, mbola tsy ary simba izy avy ziska zao de mbola tsa ary voasolo mihintsy zany fa araika avao ny ampola anatin'ny trano.